افضل انو أعيش ابيت عالسجغة اكثغ مما انو اعيش بمركب يصلح للسكن - لان المركب غاح يتحرك دائما مع الموجات الماي مهما كان، فهذا الشي ما غاح يخليني مرتاح كثيغ - بينما انو عالسجغة غاح أعيش حياة طبيعية يمي الاشجار يمي العصافير ، اقعد عالزقزقة مال عصافير كلش حلو